Buushiyaare, min njahi min nattii ladde gam wancoygo ruwani, emi yaaɓa sey mi foti e gi'eeje e njaha. Mi raari mi yi'i huunde e waɗi ka yaadu, ɗum fu ɗum gi'eeje. ɓe mi yaadata mbi dun buushiyaare.